Roorab ooy ogrir, tu ilbi tade obho nem olo oseghe arugen oghol ana natu roogim ooy kana ukin ooy ekoran ana ukin ooy ekone pukarabh ana udighad urugha riokarab inero olo ana ilrogh ilbi tade oblobho pehaal ekona ooh sebh oruna tubi obho ana hada obho so aneghe mo kooy ooy olo nanmete tadio obegbo aneghe roodighi ilbi roolo ana udighi ranbi onuroo ekoha peraan osebh oruna, penaan osebi oghu notuohuney osebi olomohurna, para orugh ubo fade obho dikuabho newolo ana orugh illi utueni ozueno iben olo, penaan ekona kilbaghani kibaghaniolo iyaniobha nebezinabho nebezina eko enaan obho obharo oruna oteneneni ibla ana iru tero ara rooy obho kana ughol ana tatugh ikanagh panta onta parlo anuven ekigh ooy takiabigh avigh enta kologh eru antaki agbamibeh ikarad ikarabh okaar teniltah aavi ini zina okeeghe dio nodighi ikarebh tade obhobho ikarabh oreghe dia inoheghe anoony arooy kedighi molo ana udighi mikarabh pana onuri obho ehaan takarakpezino Onyooyi o pezo evaan takar rakpe zina para oghol ooy adaar zina ooy olo adar zina oolo ikerabh oruna me kpe zina because iblaana urugh ikarab pi ikarab okpe oruna toruna pana nakool kua nehaan oninio zina ehaa a nizaa, kikarab kikarab olo ena udighi te obhobho ehaana raw zina kikaab, karab olo ana udighi tade obhrobho enan na min zina makobhigi nolo bho <hesitation> nikarad oblo para ooy adai zina arotesi aloyzi ha̱ dien pekarab abho ana udighi abha pekarab obho ana udighi abha but anen olo ana irughiibi tade oblo bha tuazueni hughibi naheghe neni pezo ee pezo eboon oruna nahena kaar ger olo ana agbell eraan oseghedio arughozi a ouga inani indogbuyei ni sa ereghe mo dighi ilbi kooy olo hanute tade obho di tuabla aneghe rodighi libi. Oneghe dio nodigho karagh digh, bubi dighi nubi renagh obhee onuna taribbangha nu olo ana uhanii, toarra la use ikparadien orruna hamin ba orurugh libi pehaah okao obhel oruna oteneneno kooy ooy olo hanute hatu arughi rubi ana dighi nubi prena ekora bhel oruna, kaar olo ana ghed tade obho bho perenan obhel oruna, kaw olo ana uke avo owna poka obooro amoghhuona, nolo ana ledigh nikarad kara use ako oruna radigho pokpe oruna, karoo radeghe ratol kua tade obho dikuabho ana unute rath dighi niibi udighogha nitarab